Han, ño gwomin yo ge, ndi hali yaa mo ge nñaa gisaage, nɓéelima. Gaatu biñaŋn yo gúudi ndaani, te gwom ma binwomi biñaŋ ma mbiiŧagi. Baan waabo yaa, gee gaa bboonj, hadun gmaagi gboonji ma, nda a gee gi bâŋódna ge, bângina ngi gúudim bàa ma. Btootin ya nda a gee gi bâŋóodna ge a mo, bângúudna ge ndaani. Gwoma binwomi, ge boonji ndaani, gima bânwomna bo waabo gee gaa bboonj, ge nãabân gisaagi gitída. Baa gimasi go biãŋ ma nwom bo, diili flee flee, biñaŋn yo aa ttúur diilin flee flee. Sele bintúma túmni njingúru be nhúru. Biñaŋn yo gsele binlotbà ngi njingúru, binan wom. Boli mo hali ma nloti gsele, mama ɓaŋ siimtibijúɓuda antúwa ajima, ndi binloti gsele anan yaa túmnabà siimtibijúɓuda. Han bâa gbúuta ga riija, bâa ma yaa bâa ttin womwi, ñe ginjínguru han wammu gee a ɓaalna Núwa gébele, ingiti fuuŋ mo. Bloti waabo ge, gee gi ntúm, gee gi nñaa gisaage, biñaŋ ma nyaa gee ttin ñaa gisaage, gee gi womi bigúudnan. Mo gima bâan bége nwomna waabo bgúudaa ggaaj. Hamo bâgí nan bo wi ma tíngani bgúudaa tta bbuuma ngi bâan, ge ñóbu, ffomte ma gadu, ngi hetan siimnde, ndi baasiimnde bgúudi bduulu.